Manahaky anizao ñy mombamombany ñy sakafon'olo a kôre atsimo añy: -Rozy añy tea mampiasa raha vaovao aminy ñy ketrike ;manany ñy fomba fiketrehan-drozy koa roze ro manany ñy fomba fihinanan-drozy ;mana ñy akora fototsy rozy aminy ñy ketri-drozy ,ro mana ñy fomba fiketreha hafahafa ;mihinam-bary rozy añe ,mihina lasope; eo koa ñy fitiavan-drozy ñy sakafo malaza ,ñy jabo malaza ;ao ñ'atao hoe "bilgôgy" zao. <shushes>